جمعه د ارامۍ، له کورنۍ سره د وخت تېرولو او د خوشحالۍ ورځ ده. زما ذهن ته په دې ورځې سره د استراحت، تفریح او له خلکو سره د وخت تېرولو تصورات راځي. دا ورځ د ټولې اونۍ د انرژۍ او هڅو پای ته رسولو نښه ده.